Kuli muwanga kazi yakwe kwicho <noise> kuli mweno mma mma maembe kazi yakwe kukukulya kuli mwanga nawe kazi yakwe ukulwa kuli weno kuliii kulii ete eh <noise> kuli chesa kaziyakwe ukupemba inkwi kuli kulii weno kuli chinga kazi ya kazi ya kwenawekwene inkwi kulii kulii weno kuli safwa kazi yakwe ikaleta mimea lafu na kuno enge tukupemba inkwi, <hesitation> kuli nansimba kazi yakwe tukatola msisi wakwe twimba tweleka utumwa kwaajili ya munda umanyanya tukatola umafwa yakwe utweleka kwaajili ya kutibu munda nanta ngala uli na taifodi punku vyani ukatibu na uweno e <hesitation> weno e <hesitation> eh eh ni msongwa wene tukapandula mapapa yakwe tukapata tuupata tupata auno utweleka kazi ya msongwa, ukatibu mlwale arubaini lakini kazi ya msongwa <noise> ikatibu ngawamuwa wu wiingi waupata uuchemshe vivyo kwene uumwe au ngawakunda wemukola uingatola vinouwaliwapata kumtili vi- vi- viganda vyakwe uvipondeponde uvishe uganje ukumwa au kutela pamatako nguli na punku.